Ia, pôsibla zen̈y anao ziô miain̈y tsara afapô fa nôfinôfinao zen̈y tsy endriky takanao. Fôtony zen̈y fahafaham-pônao fo zen̈y tsy miankina amin'ny nôfinôfinao fa miankina amin'ny fiadan̈ananao iô zen̈y raha an̈atinao an̈y zen̈y. Miankina amin'ny hafalian̈anao.